Singapore adhaa birri khabdhi adhaa ishian toko thaa shereathi Sheree toko thaa jirthuu eee chainiz new year yedheni depar valiaf iyo saum ramadhan sagale ishian birria sagale ishin nyathu woo sagale thaa dhurani thaa inamaa dhuran abothi ishia tha dhurani nyathee suun nyathe iyoo aminen thabinen thab birri jira thab kamilathi kaa tenisithi jiraa kaaa akaaa rikethinen hinjira dhub aminenii wonii dhibii taa jirthu wonni guyya guyaa usafiathi jirai guyya usafia aminen dhub woninen woo hishimenu yedhen aminen adhane naaam adhaa hishimne ininen hinkhaben